Cantyja ꞌnaaⁿꞌ catsueꞌ ñequio chmeiiⁿ ꞌnaⁿ na matseichuiiꞌnaꞌ joꞌ na catsueꞌ jom tꞌmaaⁿñetyeeⁿ ndoꞌ ndyeeñetyeeⁿ chmeiiⁿ jeꞌ jom jeꞌ cachjooñe ndoꞌ ticueeꞌcheⁿ na tꞌmaaⁿñe cwiicheⁿ na juu catsueꞌ jom tomti na quiawaa na nncjoomꞌm tsꞌo̱o̱ⁿ sa̱a̱ xocwjeeⁿꞌeⁿ luaꞌneiiⁿꞌeiⁿ ndoꞌ chmeiiⁿ jeꞌ ꞌnaⁿ na matsichuiiꞌnaꞌ quia na nntseilioꞌ jom joꞌ jom nncwjeeⁿꞌeⁿ luaꞌneiiⁿꞌeiⁿ ndoꞌ nncꞌioom ꞌu cwiicheⁿ ꞌnaⁿ na matseichuiiꞌnaꞌ jeꞌ cantyja ꞌnaaⁿna jeꞌ joꞌ na juu chmeiiⁿ na jndyeti manda̱ na watsom quiawaa naxuee na mꞌaaⁿñe ndoꞌ catsueꞌ jeꞌ jom tjaꞌnaⁿ cwiicheⁿ jeꞌ ꞌnaⁿ na matseichuiiꞌnaꞌ na juu chmeiiⁿ quia na nntseixueⁿ oo nntsꞌaⁿ cwii ndye nchii jeeⁿcheⁿ ndyaꞌ tꞌmaⁿ jneeⁿꞌeⁿ oo jeeⁿcheⁿ ndyaꞌ nlꞌuu jndye tsꞌaⁿ na nndii na mꞌaaⁿ ꞌñeeⁿxjeⁿ na mꞌaaⁿñe oo ꞌñeeⁿxjeⁿ na ticꞌoomñe ndoꞌ chaꞌ na catsueꞌ jeꞌ quia na nntseixuaayoꞌ jeꞌ majeꞌ nndii cwiicheⁿ tsꞌaⁿ na mꞌaaⁿ cwiicheⁿ ntyja luaꞌ cwiicheⁿ na matseichuiiꞌnaꞌ jndyeeyoꞌ jeꞌ chiuuwaa na jooyoꞌ mꞌaⁿyoꞌ.